Lootoo saasaa niŋ a ye i muta, kasalaa i se a buruja noo le, i ye i ñaa kuu a la, i ye doo suruba teŋ jamaa jamaa fo a la mantoo ye duŋ i kuŋo kono jamaa jamaa niŋ a lootoo saasaa kendeyaa le bari palio loŋ, miŋ ye a loŋ i maŋ taa noo opitaaloo to, walla kodoo maŋ tara i bulu saayiŋ saayiŋ puru opitaaloo to i be janbanduuroo, kasalaa, lebedaayoo i ye a taa i ye a fajindi i ye i wusuu a la fo i ye taraa niŋ i taraata i ye doo miŋ janniŋ i ka wusuu a la i ye doo loondi kaasoo to. a ye sumuyaa i be wo miŋ na le, i ye taa jonkoŋo la i ye i kuu too la.